أفضل ان انا بصراحة اطلع متين سنة في المستقبل اولا تقريبا مش بحب الماضي اوي يعني بحس ان الرجوع للماضي مش بيفرق في حاجات كتيرغير لو انت هتتعلم منه تاني حاجة نوعا ما عندي ف-فضول فحابه ان انا اروح للمستقبل يعني اوقات كتير مثلا ببقى مش عايزة اموت اوي عشان في حاجات كتير مثلا هتحصل واكتشافات ومش عارفه ايه نفسي ان انا اشوفها ف انا حابه ان انا اطلع في المستقبل عشان <hesitation> اشوف الحاجات الجديدة اللي الانسان عملها يعني